فائر ٹرک، جس نوں پنجابی بھاشا جا عام دیسی بھاشا وچ آگ بجھاؤن والی گاڑی کہا جاندا، اوہ کیہ جاندا اے۔ اے دا مطلب اے کہ جدوں آگ لگدی ستھتی وچ لوکاں دی جان تے مال دی رکھیا کرنی ہندی اے اوہدے لئی اے ہوندا۔ فائر ٹرک وچ پانی والی ٹانکی ہوندی اے، جے دے کئی ہزار لیٹر پانی ہوندا اے، ایس پانی نال آگ جلدی قابو پائی لی جاندی اے۔ کجھ فائر ٹرک ہائیڈرینٹ نال جوڑیاں ہوندیاں نیں، جے نال سیدھا پانی دی سپلائی ملدی اے۔ اِتھے دیاں لمیاں پائپاں تے پمپاں دے ذریعے اوہنا نے آسانی نال آگ بجھائی تے آگ نوں جلدی قابو پا لیا جائے گا۔ آگ وچ جو کچھ وی ہویا سی، لوکاں نوں آفت دی ستھتی وچ معمولی ہون دی سی۔ آگ بچاؤ والی گاڑی لوکاں لئی بہت ہی فائدہ مند ہوندی اے۔ کیونکہ جڑی آگ لگدی اے اوہدے نال ہوش تے قابو پانا بہت آسانی نال ہو جاندا۔ ایس توں بینا آگ تے قابو پائے بغیر مینوں لگدا کہ لگ بھگ ناممکن جے۔